Ba inshim anet arut awo. Ba inshim anet karut ke anet nnyim nkyↄrↄk kɛ ba shim bar a ko in fi kus ana, nɛ anet e ba shim di te ce wu ba ma kutomong itsɛt itsↄm ice wu kyɛk kuyↄng ba ku ta wo. In fok banet ↄng fɛ ba aka base gbↄng-gbↄng ni tomong, ka base gbↄng-gbↄng ni tomong, ni cɛɛt adakunom ni mi yong fok kuta ma kiyi mok anↄng in tere